Raha agnamiko manoka da kelikely avao zany ny karazam-boro tena haiko ny manavaky anazy; ohatsy izao ny akoho, ny vorondolo, ny voromalala, da ny vorontsokina. Fa io da mety arakaraky gny olo. Misy e ny olo afaky mahafantatsy hatramin'ny ro- roapolo vorona.